Mi moftan ɓe mi wi'a ɓe war min fija nɗer fijirɗe mai on se min ɗinga waatugo jangirɗe min ɗinga watugo ɓe gimugo heɓa en ekkitina ɓe ɓana a, b, c ɓe ɗ enɗo wama.